Quande penso a-o zeuggia penso à unna cösa into mezo di pê, perché gh'é un dito à cà mæ ch'o dixe "t'ê into mezo comme zeuggia" eh dæto che o zeuggia a l'é a giornâ ch'a l'é into mezo da settemaña, quande sento dî zeuggia penso à unna cösa ch'a me stà inti pê. De vòtte gh'ô diggo à mæ figgia ghe diggo "t'ê into t'ê in mezo comme zeuggia, t'ê into mezo comme zeuggia”.